சந்தேகம் என்ற வார்த்தையைப் பற்றி சிந்திக்கும்போது, ​​​​பெரும்பாலான மக்கள் நிச்சயமற்ற தன்மை, தயக்கம் அல்லது எதையாவது பற்றிய நம்பிக்கையின்மை போன்ற உணர்வை சித்தரிக்கலாம், பெரும்பாலும் கேள்வி அல்லது அவநம்பிக்கை உணர்வுடன், உங்கள் மனதில் ஆச்சரியப்படும் ஒரு நச்சரிக்கும் குரல் போன்றது. நீங்கள் சரியான முடிவை எடுத்திருந்தால் அல்லது ஏதாவது உண்மையிலேயே நம்பகமானதாக இருந்தால்.எதையாவது நம்புவதற்கும் நம்பாததற்கும் இடையில் நீங்கள் அலைந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு மன நிலை.